<noise> Amin'gne ma- fatoria amign'ny hôtely <noise> raha izy zashy mora da vingt mille ariary na cent mille franc eo avao, fa eh faragny e lafo da agny amin'ny cinq cent mille franc agny na cent mille ariary arakarake ny hasarasarane chambre avao koa zashy ny halafosagny.